تسألني عن العطلات الوطنية إللي بتكون في الكويت اليوم الوطني يكون خمسة وعشرين فبراير ويوم التحرير يكون ستة وعشرين فبراير. هذا معاد ال- العطلات الرسمية في الكويت غير بعد الإجازات ال- الجمعة والسبت، كل هذه أجازات و والعطلات في البلد بعد.